يكفين انو نتحكم ب احلامي بشكل صحيح ما اغيد اتحكم ب احلام الاخرين الاخرين ينجازون بنفسم كلمن ينجاز بنفسو خلي اتحكم باحلامي بشكل صحيح بالشكل اللي انا اتمنانو اوواصل شي قغيب من اللي اتمنانو يعني كلش كلش كافي هالشي اما اتحكم باحلام الاخرين ما لي علاقه بيهم